کنسرٹ بڑے بڑے سٹیجز پر رہتے، وہاں بہت سارے لوگ آ رہتے اور جو سنگر رہتا وہ گانا گاتا، اپنا بینڈ رہتا، باجے رہتے، بہت کس کوں مزے کرتے وہاں اور کنا بھی دیکھیں تو ایک کنسرٹ اور ایک جو ہمارا کھیلنے کا سپورٹس گیم رہتا، اس میں کوئی <hesitation> دونہ کا کوئی بھی میچ نہیں ہے دونہ اپنی جگہ میں الگ الگ چیز ہے جب ہم سپورٹس کی بات کرتے تو سپورٹس میں ہمنا بہت زیادہ اندر ہمارے ایک احساس رہتا کہ کون جیتنے والے، کون نہیں جیتنے والے اور وہ دیرے دیرے بڑھتے ہی جاتا، جب ہم سپورٹس دیکھتے رہتے یا ہم سپورٹس کھیلتے رہتے جبکہ ایک کنسرٹ زیادہ تر گانا گانا ہوتا، اور وہاں بہت سارے لوگ رہتے ویسا ہوتا میں زیادہ تر پرفر کرنے والا <hesitation> تو میں ایک گیم دیکھنا زیادہ پرفر کرنے والا جبکہ کنسرٹ نہیں